أول إشي بكون حريصة أستغل الفرصة هذي، أبدأ بمراجعة الأحداث اللي صارت الأسبوع الماضي، <hesitation> مثلاً إذا كان في أحداث مهمة أو أخبار، أزور أصدقائي وأتأكد إذا كانوا بخير إذا كنت مقصرة في شئ مثل دراسة أو عمل أقدر أستعد واشتغل عليه <hesitation> لو في مناسبة أو احتفال كان مهم أحضره.